Jue yë jam tëm yoyë ko'o yë ka jot atësëp ko'o dun odyëkam tijatyë wa'atëp porque nëkë met'sam jëdun ji'im aye ko'o mjot atësëp pues kap jedun oy wa'atyë myëch mëk adëchë dun tijatyë tunëp y yë ko'o dun ka jo'ot atësëp odyëkam pues oy jadun.